Ló tal lá na tala kayii, veena hixhi nalei, pintura natendi la'a kii ta iin brocha nayo laxni rrodillo nanlan, la kayivi'i nujan kelinia xhitu ku nda <hesitation> i pintura, natentá laka inchí takavee, ná takaya pintura lontá laka hí veena lujan na texu tuku livii banqueta, takaluno tala kaiyena hí lujan talakaye taká ixhina ité lujan liuja ni laka xhine tituku.